Dama anoxhii, koxakui nanreiño ini xhité nanarió nuché almayó'o tukute nrieko, añoxeti nrua añoxhi ña dikaka nritan no xhinxi ña dika ku nadaxi ña ndika kunida damaminá kue.